<hesitation> ס'איז דא אזא ספעציעלע מינע קליפ וואס <hesitation> וואס ס'האלט צוזאמען פאפירן. די וועג וויזוי ס'ארבעט איז אז ס'איז- ס'גייט- ס'האט צוויי ש- אזויווי <hesitation> ס'איז אזויווי א שטיקל וואס ס'האט אינעווייניג נאך א שטיקל וואס מ'קען ארויסבייגן אביסל און מ'לייגט אריין די פאפירן אינמיטן.